Inye buman gomnati wa yasang den kashi teyanga central government gon ma ganan yelan man bin wagen, tooh penan gomnati dan ma nagan pukwo be lin binan ga wari noni pukti mali manan binso saidai bono bete, bono gen nagan peri wari den kenan, puk be binanana, inye bono tebe ga pendon bapat dori, dim bono teega ko a laran go inyib mayenani bumden ma <hesitation> mapendon samananteyan ka taaga noni na minti na-na tukemsi pberan ka kelun in komi bumdeni bono to, amma bona be ga purum be te dim purumga boonbe komani bumden bonwo geranni a nakmananso, anka newobu jima naben geman deukusum titunanan tiiba deri purum bete dim mota a wayin yib geran koman ɛ sekso inno ma gerani dingbo saidai inyib malan da bono, in dut makoman wayiran. Amma bono ɛ woshi mum virki ranni sululu ɛ gungliri ma yiban makoman ɛ bumden na tuk pberan noni in komi, amma inye bonaran tebega pukden balin binso baara ken kuma pukgan alimanan binso saidai gin inye menwobu ɛ geri makaranta ri ɛ mari makaranta ga ɛ saman penbun gonje. Puman inla insam ɛma kamana beni nebu, neban wi yeburanni modonga mabasaman nedonben ɛya commissioner yakun nedon ba a gomna yakun nedon bo a shugaban kasa saman manawe don be ganate na barabe a million saman har a masayi wobsabu samgeran karan ma wayin nyenkanan ɛ gonbu iya saranan ah neran a guri kaman kan kaza har iya tun pa'aganna wimasamen barka pukden wi be linbin inye insanno minan mamani makaranta so mawe yinkananin nedon sogu tu in dungli tiwe, dim dunglin tiga nebudan kan ma pogani gonburannánni, gobu nagan nebuden ɛya bomsan man takshinan dim ɛyen kaden nedon. A biranso, gang woo bute gonbuma ɛya nubudannawa gonbu ɛ geran mani gomnati dan kananso saidai ɛ pagani nubedanankan ɛ poktim newobsabudanan ɛ son teubbu beni pugan, ɛyabajim pogan ni neban tim gomna ɛya fakbun awo pena kan kaza ɛ pukwo, awo ɛnaga karan, ɛ ɛ ɛ naga genwu ɛnaga bono ɛnaga asibiti enaga genwu wemi bu ɛ nyanyaba ɛsama penan nubu alin iya waguran gantuman, toh inakkagenga pukden be linbin wariko inye nakmansoga toti pukden doori gennakmanan awo benan nebu ɛ kamiti, ɛ kamiti, ɛ bomshi gomnati den wariko. Ɛ bak gomnati dim penan ganaranga pat ɛbasemenan pukden be li yelanan binan ɛnaksoga menwobu mari makaranta so kuma awa bono tebe, awa genwu tebe, sombubo pushi beni pugi, pukdananga mayanagan kumalin bin, an sombe bente ɛma won tunmeri ni genwu bono tebe ɛma won tumeriri ɛ genwu karan mota a yib tumerikunnan teɓe, mashin bo a ge shenin teso, mashin a nyan nesoman nya tunan, inno isam mota tunan soman benan, beni benante motaden bo a nya yenanan kaben guri pban goden abe tunanan, inye bono bega satebe dimgen so na gomnati wemi daranga iwot bumbu bete, bummembu dama gyeleleke, anguwa manpat isom nebe gamte uno councilor councilor dan pat lire ward ke, ward da nanni gonbu gerani local government inye pendon nakman bete, anne kawe mi den ɛ gum gyeleleden ila te ranga nedan gomaten gam mumden an benin ɛ chairman ɛ local government, local government kuyinu penan gonmanagan mani ouk dan belin binan baara anan bewa majalisa bute, majalisadanbo na state ben gen nagan house of assembly inyen ɛ zabine som ne semen geriga gonagan neten gammum man ɛ majalisa Ɛ daksumi majalisa riga genagan gonbu kusayan saden mani gomna ko ma ku merin mabin gomna, gomna bo ku tero mataki an penan kamati ɛ be nagan ne buden gambem ɛ yanki danan gonbu la tunanan teyan tara ken wo bewa majalisan tarayya bute, majalisa den bo, abewa house of reps te abewa senoto bute, gonbu bo tombe ga iya samum tenen e constituensy bebu, ɛ tuniga gon beni majalisa riga ɛ gam ɛ nak ɛ tem wa ga jumi ga ɛku beshin mani shugaban kasa, shugaban kasa kumavallin ɛ pendon byu bana beni bugannanka, so an yawanci woo bu newobu ɛ zabi nebu dananniga, ne rabeni pugannan beso, ɛ geriga ɛ ge duk binsin awo yenbun so wobo a fak su'uben su'ukuyak menwobu ɛ bashi tem kuma ɛ sam ɛ yenan na gwamnati den ɛ zabi bun gobuma ɛ geran na majalisa den kami ko abuja den ko jalingo woga councilor bugha abewa genbute majalisa denma abewa gente noni moga pat abewa gente kuma s'u kunak asam nepanwibu, neran kpa, se wiyannanka kugan ku puga ku poga ka guri ɛ majalisa ɛ jalingo gen nagan puden alinbin majalisan tarayya ga ameti saman abeni dakka pugannanso azang su, su, su, be ding noni amma li man binso, amma fak su'ubem, su'uku nyara ti kamen, su'ukunak kuma asam neran a yelanan geran mani abuja nyigo. Lallai dakka mi sam gerani abuja ri ban pogan angon an shugaban kasa shawara de penan ati pugan nekshinan afak su'u ben ko mama ku kamiti ku nya nenoni ko kuma atunan asam ne noni an aligeran ganguran, ti mum wari denga wora nyen ba tikamen ni pu'iga inye e sariga an minanbu eya pen sananso nebuden esan ela ema emakaranta dananga esamnyabene amma wemiyan kaden in saran bum dagan beni bum tari laabin worari manabumbu pat e jimiga ekebete managan bewa sagarannanne, managan bewa sagaranne, managan bewa sagaran kane toh wobo menwobu inno e mani makaranta so emanyanagan e kuma libinebe nya nagan pukden kuma yelanan ebenyanagan pukden kuma jibano penbanan pat asam pbabete tsakanin barawo e nedonburanga pbadananga beku libango bum buganda be wonko, genwu wari vinan abeni pugannan tebe dim memwobu e jangi genwu wari tomso genwu wari tomso rannanga menwobu e toshi tem ebe jangin pendananso su'u nyabuso amma afak su'uben. Membu daan domba na diman nanwa e toshi tem e zangite dim e be guran geunwu wari den eya magannanbenan ko gwamnati ku tebun so gobuwa e bini gon bube ema saaman nee buran ga eba enyi pendananso eba gonbu taa yelki newobu raben egalii beb wa gonbu libun bebanbo eba to'anso daan kaa somanso eya penlap miidon te toshinan jum gonbu kan tup eno enakbusomdeni ela mo baara ga pendaa jim perani menwobu enakteega eyadulibun kagenyore anakmananso dim enga a fak su'u been menwobu epokman nee kpa wibu, epokman neekpa wibu ku pokman wikutapaman wariko etoshitem epen janginnankaan ejangiwanko kamasara nan ema wuunteeso dim enak ilimi annanniga gonburan puk'annan kaan guran a doctor viinan busaman a lecturer bu sa.